ما لعبتك المفضلة، ولماذا تستمتع في أثناء لعبها؟ لعبتي المفضلة هي كرة القدم، لأنها تجمع بين التحدي والروح الجماعية وأنا استمتع فيها لأنها تحرك فيني حوافز اللعب الجماعي، وكل هدف أو تمريرة تحسسك بالإنجاز اللعبة تعلمك الصبر والتركيز، وأهم شي تجمع الأصحاب وتخلي كل واحد يبرز مهاراته في الفريق